Ebinyamiishwa ebi ndatiina munonga ebyorashanga nyine obwoba kare naabireeba ndagira obwoba bwingi eky'okubanza ndatiina embwa ndatiina embwa munonga ahabw'enshonga y'okugira ngu y'okwerikukureeba etandika kumoka kandi nyowe tiinyenda ekintu ky'okumokyera, tiinyenda ekintu ky'okushanga kyandeeba kikamookyera nikinkora kubi munonga, mbwenu embwa ndagitiina munonga kandi obwire obwingi hariho ezi embwa ezorashanga ziine emicwe mibi, yaakureeba erakwirukaho, erakumokyera, erakwirukaho nan'obumwe n'okukudya erakudya mbwenu tinda ndagitiina munonga, erangirisa obwoba. Ekindi ekindatiina n'enjoka. Enjoka ndagitiina munonga yo na naagireeba nti ee eraantinisa erantiinisa munonga ahakuba yo baragira ngu yaakuruma eine obutwa noobaasa n'okufa wootahikire noobona obujanjabi noobaasa kufa mbwenu enjoka nayo ndagitiina munonga munonga